Noi watta ko tawe, ta ware wartugo botini toggore ma fuu a watti, to ngiɗa a wartiri ha no haniri non. Ara fu tawe ɓawo nyo'a mafa gainaɗo pat waddi keɓa toggore den desaɗum nokkoto laɓe tawe taarishi nokkoto to tuuni ma anɗon joɗo ta bintina ɗa, tawe a jogino baatal aɗo winto ɓoraji maaɗa, konnaɗeɗen to giɗɗa e ɓoraji ma aɗo foɗa no watte fu non gaɗata ha timma